Toh, jep mbi si ku di mu dom, ɗaa dom pe, dang yakal taa ku sakal des mwase, jep mbi ku ji wul ta mwase ku ep ta, mbi so ni pe shini shini shini, dee ɗi mu ropp yit bii so ni mop des, ka so ku cini, ka so so ku cini, ɗaar ka so dee ɗaar, ɓitse ka so dee, toh dee ɗi mu ɗom mbi dee ni mop du mu ɓakar ku ni shinkafa ni du mu ɗom, yakal ta sakal mwase. Ka ki ka shang sakal mwase, ka iya seet shinkafa dia, sakal shinkafa ki met ɓal, wake ɗi daa dom wake weet, daa a dom wake, to wake yakal ta sakal, dɨ lokaci ku dee dɨ mu dom wake ɓe wake ni du mu seet mudu ni a <hesitation> dari, vel, dari nkun, dang mwase wake ni kaa ki ta <hesitation> ɗik, ɗik ishirin, <hesitation> dubu ashirin dubu vel ku dari paat, toh a mbi ɗee ni mop ni tong shinkafa ni ka ki ta, ni ka ki ki mee sakal ku ba mu iya mang sakal mu iya seet ni ɗi muw. Ni shap ku ni kashe kun ko feer, baa ni le muw toh Deh dɨ mu so soni a kɨ ar ku kume, toh mbi so ni ku dee di mu ɗom ni, dee dɨ mu ropp yit ni a sɨse dee ni, ka seet dee ni mop ka ji ka den, ka seet dee mop, ka seet dee mop ka den, ko ya pak mee <hesitation> mbi so kwa ni <hesitation> mbiso kwa mɨ zamani ku mushiga ɗikin dee weet, du mu ropp yit ni, pak <noise> du mu serep pak weet mu den, ti du mu roop yit pak mee mbiso ni dɨ. Ka chet ku cini, ɗaar ka chet dee, ka chet dee, ka chet dee, ka chet dee di pan ka roop yit ni dɨ. Mwase jep mbi ni mop ka ki tu sakal ku ba ku ba ka iya seet ni muw. Mbi ku mop mun yakal sakal ni ku dee di mu domni, shinkafa shi ɗikin ee, wake ɗiki nee <hesitation> ko ya juwal dee ni ma ku mun kɨ sat, ku di mu chet gwom kuzuk ni ma, juwal ni ka ki ta sakal weet, juwal ni ka yakal ki sakal, ba ka shang sakal ti ka ki ka seet <hesitation> juwal ni di muw. Toh jep mbi ni mop weet mop yakal tu sakal, ko ya shuwa ni ku mun ki sat ni ma, shuwa ni ma ni cin sakal weet, ba mee mbi ku ni ta yil, toh a mbi ni weet ki dom mbi so dee mop weet so that, kat ɗangka so mbi so dee ni mop, dɨ ka piring yit ni, toh ɓe di tong nga ku di pan rege <hesitation> nga, amma mwase di mu so giyong, du mu, a mbi ku kume, ka yadda ku na sat, kaa rep mee mbi ku dɨ mu sak ni, di sak a shuwa kyek, ku rep kuzuk dee ni, di mu so a ni ngaa ngaa, shi bit ku mang mang, shi puus ku ru ru, kowane wane puus di mu so a ni toh ba mu iya <hesitation> kel dadi mɨ mbi so, kat dang me so ku nga pe so ni dang ka mun ka so ngaa ngaa, di wa ki dee ta nga a mee di wa mang kɨ ennka ma amma kat dang ka piring yit ni dee ni mop ba ni be ka kat ret nga, pe ɗaar mop baa chet di ts ɓe ka kat ka so dee ni. Toh jep mbi kunpen piring yit ni mop kaa ki ta sakal, ni kaa ki sakal, ka ki sakal weet ba yadda ku ka iya shang sakalka seet <hesitation> mudu shinkafa di, ba yadda ku ka shang sakal ka seet mudu wake dɨ, ba ka iya shang sakal ka seet mee indomi di ka chet yi jep mop ti roop yit ni di muw. Ba ka iya ka shang sakal ka seet di muw. Daa na jep mbi ku mop yakal ta ɗikin teer dee ku kamin ki kat di ma, sai mee ngu pe mee <hesitation> mbi dee ni mop, amma kat ɗang baa a sɨse muw, dand pe ti ka shang sakal di ka ki ka seet di mwase, ba ka iya ki seet ni muw, don ni mun kaa ki sakal, sakal ni met bal mun mwase, sakal ni met bal mun mwase, a ni a mbi ku mbiso ku di mu dom so ni, dang ni mun yakal ta sakal dee ni mop, ba mu iya piring yit ni di mop muw, a mbi ni mop se ken, <noise>